Zəraɗa ɗa zainabu ya, zainabu wa bach, zainabuwa usman ya, sləŋgu, nnda t'mog yiŋ, dzoŋŋno togh yiŋ, ha sləna, haha sləna haha sləna siɗ ghughəzla lambol na t'und səkweɗe ha həma sləna mundu wo se ghə dzoŋ ya ghə dzoŋo slənayin t'skeb yiŋi gu yiŋ labta, dzava dza yiŋ koɓo guyin səkwa t dzoŋo ŋ suzi səkwayin ina da hata, gu yin cuhurata mahga vaye tghəl t'dzoŋo, togh ka dada ka ɗafa zuzaka, zuzaka daf guleŋ guka vəra ta ɗogho kakəɗa ka hə dzoŋ ngane guleŋe. Vita sasa viya lokaciya viya guleŋ sasa sləna mon sləna gu ka dzeb daŋ m'taka labla ka daŋ mtaka vita saga sa imi guka da faɗa m uraha vita faɗa-faɗa ka uvaha, maga maga sagaa ima guli, guka dzeb da sləg t'wurna. Labla ka slasləga ka, slaga slagal səma to vita sagasa ini ɗab-ɗiyaɗ guleŋ gu ka psa t'ghən guleŋe guka pəghəsta məsto, guka sləgəs t'ghən məst hes-hes-hes-hes-hes-hes-kak ta pəghata, ghən guleŋ məsta wurna ŋ toba wurna, to vita maga-maga dadamuŋ vita tam ka ɗa tamka dadamuŋ t'undu guda guda ɗiyabta ɗab-ɗiyaɗe gul da sasa lokacin ya həva gulen gul da həvata gul da dzeb həva vita haha uzinagh ma gu ka dzeb nda na ghaŋa gu kəni dzəb nda uzinha gu kəni həvata, hahəva va kəni, vita ta ma ka ta maka dada muŋ, gu kəni da həva t'wurna ngone gu da yafta, yafya ɗe sasa lokat lokaciya t'əɗ gulleŋ gul dzeb da təɗo. Ta təɗa lo gul da səkwagha si məsta ufu mesta npi papəsal t'sta ufu, gul ɗomo ɗama-ɗama lo papəsal buha gul pahənta amdiya, paghaŋ paghalən buha, guka da hunəst t'uzinaha vita haɗe məŋ <hesitation> ina ŋglə avəla taŋa mashina avəlatan na gu ghaŋ da dzeb na gu ghan da saŋa da ta gu ka da səkwaha da mahga sasa ka mahga guka də ɗafa, ina ghogh lagala fit kena dada ka ɗafa ghogho zuza ka lala arviɗi hina-hina zuza ka lala arviɗi hina-hina ka, tagha səɗok guleŋ gu həma dzeb da mono, har vuka magatalo, vuk ama da mog ter amkwa kena vaye vuk kena nda ina hana ngana ba, da yaf ta wurna ŋgane gu ka da ɗamata guka saŋa ta da mahga. Kukəɗa sləna ɗam wurna gulene guka daa, vərata ha wani sləna guleŋ wo hə dzoŋ gəna ya guka dzeɓ da sakwa suzagh guleŋ vərata hə dzon ŋgane va vaje ka kəɗa ka gu ka labta səkuka, dza va dza ka gu ka vəra ta haɗaf suz guleŋ suka saya ta, vita nogh ka ma həma ka nogh ma da cata ka uvagh ŋgane ina hiya hahaɗe ina moko hahaɗe lamuŋ-lamuŋ haha moko uvahin ma siha, vita haha gnawagh ma da tsata ka uvagh ŋgane gu ka sləga hiya guleŋ, slasləga ka hiya guda ɗiyapta gu ka da həvapta labka vasla ka raslini vasla-vasla lo ɗab ɗiya ɗe guda fa t'ghaŋ papəghaɗ ghaza, guka dzebe, vita nunəha ɗe guka da cata gu kəni da cata nda uzinagha vita haha uzinaha gu kəni dzeb da muvaha, caca kəni Gu kəni saŋata da mahga gul ɗəgata, ɗaɗəga lo vihab lo vihab-viha lo, gul da nda hanta buha vita hahaɗe ko buha hesamsaka ɗe ko buha həkənamsaka ɗe, indu nda vəlaɗa vəla ta dada muŋ vita cika-cika ŋ unda vələɗa dadamuŋ guleŋ, sikena, vita mag-maga ka na ya to ha mokagh guleŋe neɗ ma uvaha mok gule cacaka mun vaya ma guka da sləga ta guka da həvapta. To sasaɗ guleŋ gu da nuhuku. Vita ɗab-ɗiya ɗe gu da gəl da cata, cacalo guka da laŋab t'buhaa buha məŋ kativuŋ gu ka vazata, guka cacata guka habata, gu ka cacata guka habata, guka dza-dza haŋini, dza-dzal ghanino gud da pa pa ta papa lo neɗ guleŋ gul da psa ina da pagha ta dam ndiya, pahaŋ pagha lo guka da saŋata da mahga guleŋ. Vita haha uzinagha nda motaa, gu haŋ laŋa ɗapta ha mota uzinagh guleŋ wo, gu ka həl səkwaghaŋ ghaŋa, guka thəl həpata magjaŋ guka, saŋata da mahga. To saŋasa ka da mahga vita hahade ina haha la nogh da səkwapta vita nogh ka ina guka səkwapta, vita haka da zuta səma wo. Da zuta ka səma nda uzinagh ma zuka, zuta kəni guleŋ wo gu kaa reta, guka labta səkwapta ina gha. Vita haka da səkwaptu ma gu kəni zuta vita sluslaɗe sluslaɗ k'səkwapta guleŋe səkwapka slu ba k'səkwapta guleŋ wo da vita ha da sluta kina vuk ka zup makəni nda uzinagh wo gu kəni zute nda uzinah vaye ampani sləna həva n nagna

Vəla ɗa vəla lambagh dəmən guka dzefe, ka man yayiŋ ahdəna na ŋ yarwa yin, gu yiŋ dzef daŋ huda goz aghdiya, guyiŋ da pasa buha, guyiŋ sakwa ta li ghazlərka ali zhəgho ali dadawa, alii masare, na gu yiŋ səkweɗe guyiŋ guyiŋ sakwata sakwa-sakwa yiŋ, guyiŋ kəl səkweɗe guyiŋ haba-bata ahdəna haba-habal gu ka da dzowo. Ha ha la nogho sasəkwa ɗe gu sukuta ha la nogh guleŋ vazkaɗe, maya maya maga maga lokaciyi ni kukəɗa gul guleŋe gul ina hana har sasa viya gu da viya da sata kusaɗata, vaye sləna ha sləna sikwiɗi mog yin wu haha naya guleŋ, huhəta naya sləna guleŋ, slu niya sləna ya mak wo ha ha ha sləna sid həma ka da mon wo da dzeb ka da luma guleŋ guka vəra ta pəsa koɓa sin guleŋ, papsa ka koɓa siɗi guka dzeb t'luma, labla ka t'luma, t'luma yarwa aghdəna guka sakwa ta li ŋ nela, aha nela inaa g ina lamuŋ gu t'ɗəga talo, guka tafta t’ dzow lo, ha ha nela ha ba ta lo ŋ leda n leda da səkwata ka, sakwa-sakwa ka guka səkwagha kamaŋ vayiŋ ŋgane, vita huhəta sləna mayiŋ, gu yiŋ va sakwata li nela ŋgane ali turare ŋgane t'sarkw yiŋ guyin dzowo, gu yiŋ haba bante ŋ kaloba, guyin nda hən ta ŋ kwaloba, guyiŋ dzowo? Ha ina nera ɗari-ɗari? Ha ina ɗari hesa? Ha ina ne aaaah ina dərmaek hutafa? Ha ina dərm drəemka. Guyiŋ ka gayiŋ t'sakwabta ku kəɗaɗ guleŋe, guyiŋ dzeb da soko, sakwa-sakwa yiŋ səkwagha guleŋe vita kukəɗa ɗe li vita harʒa sallah na kana hərʒa sallah go lo guyiŋ dzebe sakwa yiŋ səkwagha sakwa sakwa lo gul poghəta mahga. Nogh ka lala guhaŋ, səkwaha ta ɗata haŋ mahga, gu ka dzow mahaŋ ha ha unda drəmka, aha unda ɗari həkəna aha unda dari hutafa, aha ina unda dubu, dubu-nda-dari hutafa mun vaya mun vaye <noise> dzow yiŋ, guleŋ daka na ŋgane duniya guleŋ, sla sla t'undu sa bəga sa cuhura lo sa ŋ huɗa goz yiŋ gozoo sa cuhura ahdeyin. Ahde luwa yiŋ, hul fuŋ luwan mbaɗ kenan, go ze luwaŋ mbaɗa, lu luwan mbaɗ gooz sa cuhura ah de yiŋi gu duniya sha t'undu sla kəgh duniya t'und guleŋ laŋ boko haame ga ghaŋa gu ghaŋ sata gu ghaŋ həzla new ta, həzla ni kegh haŋ guyin sata guyiŋ ruguta səkweɗe guyin sagata daƴ yarwa ha bəga həma mon sləna wo ha bəga ina hana wo ɗow cuhura mun va vaja yiŋ. Na ye nanuk yiŋ va ta li mon sləna ŋgane va lablo səkwal va tali karye ɗili t'luma, li masare ali hurmbasla ali zəgho, ali kowo, ali tava, səma gul da haba batan leda ka, ka, ka ka gol haba ba ta ŋ leda haba haba lo gul da sakwab ta, lab la ka kukəda ɗe gu ka vərata dzeb guleŋ, gu ka vərata sakw səkwa ha, ali səwiti nogh ka ali mbəlama Ali hurna ŋgane ŋga ndəgha ghərd kena vita nogh ka de haba-ba ta ka, ko unda səkwa gha mulwa guleŋe gu ghaŋ da soko avəlagh guleŋ va vaye ha wani sləna t'mog yay, vavaye sləna yiŋ ghəzla niw ghəzla hay səkweb mul way mbagung ha wani sləna ŋ <hesitation> ma tsuhura yiŋ mahga bəga sa cuhura iŋ goz na sləna ŋgane si t'mogol sosaiya und tala ma da mon həva hiya na da mon buha həkənamsak hutafam saka da mon. To huhəzla t'und səkweɗe hu həzla t'unda, saga kegh yiŋ dah dəna guleŋ maga maga sləna ambaniye sləna ahdəna na, be wuci unda doz dzava̱dza ka buhu hutafa buhu həkəna, buhu hess guka da ləl ɓata gu ka da cuhurata nda uzinha vaya da zuta ka ha wani sləna səkwiɗi wo bayan muvaya vana sləna nayiŋ ha wani sləna sikwiɗ t'mog yiŋ wo aya kag uzinha nda ya yiŋ? Han ha yayu gwaɗa la muŋe da kor lo ahɗana se weɗ da kor gwaɗa lamuŋ kag ga haŋ kwarin, ta to ka ga yiŋ tun nda gwaɗa lamuŋe na gwada mbuŋ ya mbawa dzebe ka ga yiŋ guyiŋ sabta na ye sab yiŋ da vəla tay awa kwara weɗ gwaɗa lamuŋ gaghan na ye sab yiŋ da kor avəla shini ŋgane vaya ya vaye da mu wa yiŋ vaye va sav yiŋ da kwara wata na ye va ye sab yiŋ da kor avəla ghini vaye gwaɗa lamuŋ